To, mbunti pa̱lti hwa wul wo yek ɗe ase kaɗe ga̱na̱n ayo go ga̱na̱n ka̱ so. Ka̱ pa̱l hwa wullu ka pal mal nya wugo ka kum ta̱mti, ka̱ pa̱l byas wullu gon wo kai ten dii atl ge aka̱ nda mbit la̱shi ta̱mti. Pa̱lti hwa wullo ilgwe a kop kal gwas go yek ɗe ta̱mti ka̱n ten dii atl ge mbala̱n ka̱ niɗa yek ka̱ wule ka pa̱l hwa wul so, mbala̱n ga̱ dii atl ga̱n ma wu sa nda byalti gwa. To ilgwe ɗe yek ɗe gwe ɗe a kop kaalla̱ pa̱lti hwa wul ten dii atlla̱n go yek ɗe ka mbi nya boo, nya a kan ma̱nda̱ki gwa gas gwe ɗe ka̱ ma̱sh wu. Nya pa̱l hwol tuk na̱ki gas gwe ɗe ka̱ ma̱sh wu. Ka̱ni ten dii atl ge mbala̱n wonti a lamkii ɗe ka̱ pa̱l hwol hwa wullu. ka̱ni ten dii atl ge, ma̱jwe za̱k ju sa kum ta̱mti gwa ɗe ka̱ na palti hwa wullu. Ka̱ni ten dii atl ge shin mago a paki so ten dii atl ge don yek ɗe hal mbala̱n pa̱l hwa wul go lami ata̱ ma̱shi ata̱m pa̱l multi ɗe na̱mi ka̱ atli shin gwas wo zam a paki so sa pita tu daamti shin gwasi. Sa̱ da̱nga daamti shin gwasi ten hwa wul gwe ɗe ta̱ pa̱li to ta̱m ilgwe ɗe ka mbi kaalɗa̱ pa̱lti hwa wul gwa go yek ɗe kaa mbi nya boo ka mbi ta̱sti ten dii atli nya kan manda̱ki gwa. Mbala̱n mus sa pa̱l hwol tuk na̱ki ma̱jwe za̱k ju sa pa̱l hwol tuk na̱ki, ma̱jwe ka̱ na daamti suksi ju sa pa̱l hwol tuk na̱ki, hal gas gwe ɗe nya kanti wu nya ma wu ta pa̱l hwol tuk na̱ki. Ka̱ pa̱l byas wul go ka mbi ta̱mti so ten dii atl ge hal aka̱ pal cina nya ta̱mti wo niɗa̱ so. Ka̱ cicit ɗa̱ dli ka̱n ka da̱mi don wutu ka bukki ɗe ka̱ pa̱l byas wullu. To, yek ɗe a mo dla̱m ten ilgwe ɗe a mbala̱n mbi kaal ɗa̱ pa̱lti hwa wul, yek ɗe mbit nya boo. Ka mbi nya boo, ka mbi nya boo ka mbi nya boo kuma shin gwa a paki ten dii atl ge so sa da̱nga daamti shin gwa, ilgwe sa pa̱li kap sa da̱nga daamti shin gwa a giɓi ilgwe sa man pa̱lti se sa̱ lak shin gwa a giɓi.